Une e du shumë bicikllën edhe jam msu me vozitë bicikllën kur i kom pasë gjashtë vjet. Po kurqysh s'kom mujt me msu fmit e mi. Kom provu n'disa mënyra, kom provu qysh kur jon kon t'vogël edhe ju kom ble s'di sa lloje t'bicikllave, po pa sukses. Thejshtë diçka s'po ju shkon me biciklla hiq.